prýða leikmynd utan um nýtt íslenskt leikverk

frumsýnt verður hér í Tjarnarbíói á laugardaginn það nefnist griðastaður og fjallar um Lárus sem tekst á við persónulega krísu inni í IKEA verslun komið þið sæl velkomin Lárus heiti ég

var stofnað nítján hundruð fjörutíu og þrjú af Ingvar

og hann var ungur maður með stóra drauma og hérna allt byrjaði þetta

á einum eldspýtustokki ég stíg hérna mín fyrstu skref sem leikstjóri í íslensku atvinnuleikhúsi sem er auðvitað mikill heiður efnistökin í þessu verki eru margþætt ég myndi kannski helst vilja tala um

flöt sem við reyndum að draga fram í ferlinu það að spegla sig í eigin

móður sinnar og einhvern veginn kemst til móts við þann atburð í IKEA sumir fara í jóga eða ræktina aðrir fara í langa göngutúra kringum tjörnina eða eða við ströndina sumir fara í kirkju eða mosku ég bara fer alltaf í IKEA því IKEA IKEA er minn griðastaður í rauninni vissi ég ekki hvað ég var að fjalla um fyrst þegar ég byrjaði að skrifa en það tínast saman alls konar þræðir úr mínu persónulega lífi og úr sýningum sem ég horfði á á meðan á ferlinu stendur þannig að á einhverjum tímapunkti tekur verkið svolítið sína eigin stefnu ég held að allir geti

tengt við það að á öllum stórum vörðum í lífinu hvort sem það er ferming eða brúðkaup eða eða flutt út eða flutt saman inn eða hvað þá kalla öll þessi helstu tímamót á IKEA ferð þetta er einleikur þannig að þið eruð tveir sem standið svona í forgrunni í þessu öllu saman hvernig gekk samstarf þitt og Jörundar ég í okkar samstarfi náttúrulega með svona sterkt handrit og sterkan leikara þá var eiginlega fátt sem gat farið úrskeiðis að mínu mati lögðum bara upp með það að treysta ferlinu og treysta lögninni ég þekkti hann ekki neitt þegar hann hringdi og spurði hvort ég væri til í að gera

þetta var útskriftarverkefnið hans ég hafði séð hann í öðrum hlutverkum og hélt

harðari en hann er mjög mjúkur skilningsríkur það er svona mikið ljóð í honum gömul sál í ungum líkama traust er náttúrulega lykilatriði í svona samstarfi ég hef farið að grenja án þess að vita hvers vegna þannig að það er eitthvað sem Lárus ætti að tengja við tilfinningaþrungin staður fyrir marga IKEA ef það eru einhverjar erjur í samskiptum þínum við þína nákomnu þá koma þau kannski fram í IKEA eða þá að þið

í IKEA og eins

meðal manna hvaða sófi er minn sófi á hvaða hillu er ég í samfélaginu það svona

kemur fram

er sennilega en pottþétt mús í heimi hún er nýkomin heim eftir ævintýraferð til Los Angeles og ætlar núna að kynna þjóðlög fyrir íslenskum krökkum það

nýja sögu sem yrði þá flutt í og svo hérna heima og þetta var spilað fyrir um níu þúsund börn á fernum tónleikum í

og síðan erum við núna með tónleika hérna heima og þetta er voðalega spennandi og voða gaman að koma með þetta heim

bæði það að fá að sýna með svona stórri hljómsveit og það í svona fallegri tónleikahöll og við svona saman vorum dálítið að skapa þennan nýja sögumann sem er svolítið að segja söguna af

passa að við séum einmitt að tala við börnin á jafningjagrundvelli en ekki

niður til þeirra eða neitt svoleiðis þannig að það fór mikil vinna í það og að skapa svolítið þennan karakter og hvernig ég vildi tala við krakkana og segja þessa flottu sögu Gunnsteinn Ólafsson samdi alveg heila syrpu af dásamlegum þjóðlögum sem mörg hver eru þau eru misvel þekkt þarna eru alveg frá hana krumma yfir í þjóðlög sem ég þekkti ekki sem hann setti þarna inn og

talar líka tungumál sem margir skilja já sko tungumál tónlistarinnar er alþjóðlegt það er svo magnað hvernig við öll skiljum tónlist á sama hátt það eru sömu hlutirnir í tónlist sem okkur finnst

við skiljum þetta öll á sama hátt margt af því sem ég geri er allt á ensku

æðislegt að koma heim og bara smjatta á þessum fallegu orðum sem

er búin að setja saman það liggur bara við að orðin geri alla vinnuna fyrir mann

við byrjuðum fyrstu tónleikana hérna tvö þúsund og átta þá var bara svo ótrúleg eftirtekt hjá börnunum í salnum og svo ólíkt öllum öðrum

sem ég hafði verið á að ég hugsaði með mér ég verð bara að koma þessu til annarra barna og til annarra hljómsveita og gerði efnið aðgengilegt og síðan þá er búið að spila þetta á einum

í Ástralíu í Ameríku í Evrópu

kollega míns sem hefur teiknað og málað þessar dásamlegu myndir það er ekki allra að vinna með dýrum hvernig hefur samstarfið við músina gengið bara þokkalega það var engin mús úti í þannig að ég er mjög spennt að bæta henni við og fá að hitta hana við syngjum lag þarna í lokin

saman lagið hans

bara frábært hún er búin að haga sér mjög vel hingað til en ég læt ykkur vita ef eitthvað breytist